சோடியம் பைகார்பனேட் வழக்கமான அல்லது சாதாரண. வகுப்பு மற்றும் தீயில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது உலர் இரசாயன முகவர்களில் முதன்மையானது. நெருப்பின் வெப்பத்தில் அது நெருப்பை அணைக்கும். கார்பன் டை ஆக்சைடு மேகத்தை வெளியிடுகிறது. அதாவது வாயு ஆக்ஸிஜனை நெருப்பிலிருந்து. வெளியேற்றுகிறது இதனால் இரசாயன. எதிர்வினை நிறுத்தப்படுகிறது.